Aminakay <hesitation> teknôlôjia <hesitation> par exemple ohatra hoe comptable anao zany kaofa misy fotoana zany anao sainao io tsy araky ny sainao aby zaka jiaby miseho ao amin'ny orinasanao io zany donko zany mampiasa machine anao anaramanao anarahanao maso kaontinao karakaraha reny mba tsy ho misy zaka very na mba tsy haha-perte anao zany, mety tsara.